Yesoode jirgitan sukkundu tawa sukkundu ndu ina tamondiri. <hesitation> wonno ko ñii- ñiiƴe mbaɗi, ñiiƴe ɗe naata e sukkundu ndu. Ni woni seerda sukkundu ndu haa sukkundu ndu juuta, ɓeydo ɗaatde.